أكتر حدث ساهم في تكوين حياتي هو التخرج من الجامعة، الحدث ده كان نقطة تحول كبيرة في حياتي فالتخرج خلاني أبدأ في مجال عملي وأتعرف على فرص جديدة.مروري بالحدث ده ساعدني ان انا أكتسب مهارات جديدة في العمل. اتعلمت اني أكون منظمة وأدير وقتي بشكل أفضل بكتير